Nemwi kuno <noise> naile indola, kuno napisi <noise> nayonafika nazana vimwi <noise> navilota vyanfulaisha nazana vimwi navilola <noise> vyanfulaisha sana ukumbuga zya ya nyama kuweno kuu ngati ukuya <noise> kumpanda pa mbuga ya yanyama popo nazanyle inyama achaka ani zikupita nu mwibalala kwene mkuzilola kwakweli chitendo chichi chakulota inyama chichi naweni ngati nafulahiwa nazyo nati <hesitation> fuandinu mutanzania kwene tulini inyama zikazagaa vikwene vii nemwi nta chili nazilota ange ali mara ya kwanza yane kuzilola kwahiyo nakunzile sana kuzilola inyama zizyo eepapo pano naweni kusajili fwandi ali niange nkame kwiza kumpanda kuu uzye pambuga ya nyama paa uzyengali nizile nalola inyama zii aaa ngali ntazimweni fwandi kusafili kwazipa sana kaili nayanalola na teleni kumpanda nawekwene teleni naya na mlola ntammanyile nayanamlola namekwene nati ee vino chintu chatalimpa chii. <hesitation> <noise>